E honto, hay so ɓe njangol ko tawii kadi ɓe njangol jeytinoore e ɓe waawti e honto jeytinoore ɗum tawii no ɓe njifti ngal. Woni fiyo suusde ɓe njangol e ngal ko wi'i 'emotions'. Nguuriwoji jeytinoore ɓe njangol ko honde, haala no ɓe waawti njiɗo fiye ko ndiyam ngal.